He ndu utoo mo a bboorin ta, biyaa ndu ugi mo bta ngi siim mo raaraade, bta gí ge njalna antimbi. Njali ma antimbi <noise> gíni ngi wiiyi, hamma bta gí ngi wiiyi, njali ma antimbi nsaagi bembe, hamma bta nsaage. Njali ma antimbi nwomte, hamma, bta nwomte, wee tínga bigi siim mo raaraade. Ndu utoo mo, <hesitation> a bboorin siimi raaraadi ma, ndi inñaana mo bdémtir, <noise> he ndu utoo mo a bboorini gi ma bâgaadnan, a bboorin ta. Bta bolla gaaj ndu ujabi, ugi biiŧa mo bgi saag mo, haji ma nyaa breeti mdaŋ, han bidan yaati ginhódi ma. <noise> Mee bina bta ma, wola gí ngi fras a fima ujanganbi jasa, wima tíngana mboli breeti bembe, ndi bta ma ndéeyi njali mo ubiiŧam bo bgaju. A waati ma <hesitation> bbinibsús, a beebi ujanga jasi bina frayi fo, wiman tíngana ndu ugí yaa ndu umbi dée mbii, umbagi biiŧa breetu bembe, raaraade wembe, a wina gbii gima. Ndu jasbi a fras bâginan bo, he ndu ujasbi waabo, unwéeti breeti bembe, a gbii gi ma. Unwéeti gbii ma gínan uŋogre, wee tinga, uu tti bjas a frasa ma ujanga bijasa, a bbinibsús, hande ujanga bjasa. Bta ndu ujasbi, <noise> he wi ma gíni raaraadim bi ma, unbiiŧa myaanti gsaam, njalna antimbi riijina nyaanta a bi, wi maa gí gsaambi ma. Mee wembe, ugí ngi wili wi ma húrin yaa wee wi uwootu atéda, unbiiŧa wi ma yóyi wi ma ngori ndaani gon wi ngi siim mo raaraade.